Nese <noise> aropegua, soyapegua, cocopegua kua reta ikavi yau, yanderete ikavivaera esa ya, kuakuama yave opama, maratu ratu yaiko, paraete jaeramo oporopoano vaereta jei yande yau vaera, soyapegua